ايه نوع المتاحف المفضلة عندي ؟ أكتر حاجة بحب أر- أزرها ف الحاجات الأثرية وكده هو إن أنا أروح <hesitation> قصور قديمة يعني مثلا قصر السيدة عيشة السيدة عيشة فهمي وزي قصر البارون مثلا وقصر محمد علي قصر القبة وقصر عابدين كمان من عصر الدولة العثمانية فبحب جدا القصور وبحب أكتشفها وبحب جدا أروح اشوف الحاجات القديمة زمان الل كانت موجودة فيها وازاي مثلا كانو بيعيشو والحاجات اللي كانو بيستخدموها وكده ف بحب القصور اوي